La mieritseritsy ny loko volomboasary aho o da ny <hesitation> volo volombosary da mitovitovy aminy lokony lokony loko mnolamena teo igny avao i io. Midika, midika ho lokony <hesitation> fany fanitonana zany manito ny loko volombosary da gnatsaiko ao voalohany la vo la vo mahita volombosary iaho da ny antoko IRD ny antoko politika malaza mitondra amitsika henany zao.